حبيت مادتين مادة العلوم ومادة الرياضيات, لانه المواد هذي كان فيها معلومات قيمة وتشغل المخ وتحتاجها في حياتك اليومية وتوضح لك اهمية الحساب ومعلومات قيمة عن المواد التي تستعملها والكثير من الفائدة. التي تستعملها في حياتك اليومية